shoehorn ni, hangha on gha vallita ma a wata kosde ma ha der pade gha wala inde beh fulfulde jotta ni kam gha wala inde beh fulfulde amma gha wawan gha vallutuma ghata kosde ma ha der pade sedda sedda hangha on mabbititta pade mai sai soorna kosde ma ha der